பெரும்பாலான மக்கள் தாமதமாக எழுந்திருப்பதை விட சீக்கிரம் எழுந்திருப்பதை விரும்புகிறார்கள், ஏனெனில் இது பொதுவாக சிறந்த உற்பத்தித்திறன், மேம்பட்ட கவனம் மற்றும் காலையில் செறிவு மற்றும் திட்டமிடுவதற்கும் தயாரிப்பதற்கும் அதிக நேரம் இருப்பதால், நாள் முழுவதும் ஒரு சிறந்த கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்துகிறது. சீக்கிரம் எழுவதற்கான காரணங்கள். மன தெளிவு. அதிக நேரம். இயற்கையான தாளம். குறைக்கப்பட்ட மன அழுத்தம். படைப்பு சிந்தனை. சமூக அட்டவணை.